انا مادابية نجوز ليلة وحدى في قلعة وحدي ونجوزها زينة وناكل مليح وهاديك القلعة نحس روحي انا سلطان زماني يعني هدا حلم كبير بالنسبة لية